To ɗum wi'i eeqaaliti fottidinaaɗe, kanjum woni ɗum fottidina hakkunde yimɓe, ɗum fottidina hakkunde debbo e gorko, taa ɗum waɗa ɗum goɗɗo ɓura ɗum goɗɗo, ɗum fottidina hakkunde mawɗo e pamaru, hakkunde juulɗo e mo juulata e kiristaajo pati ɗum fottidina.